أكثر شئ يصعب عليا النوم هو نباح الكلاب في الليل يكون مزعچ خاصتا إذا چاء في وقت متأخر من الليل كمان صوت الموسيقى العاليه أو الظوظاء غير متوقع تخرب نومي أحتاچ هدوء عشان أرتاح.